Tsɔ yi nyinto kpa dzia, sigbé bé me Gblɔ̃ɛ vayi sã bé, né éɖé srɔ̃ nènèma tɔgbé, tsé ato ayi nugbéa, Yanɔ̃ nudodo kɔ̃plé mè. Kɔ̃plé, avɔ̃ ku awu ado. O, soit yado awu gbalo ɖe dzi. Yado awu gbalo ɖé dzi. Ado awu ɖédzi. Atavɔ̃-atavɔ̃ amé vé. Atavɔ̃, ata ɖeka ata ɖeka ɖédzi. Etrɔ srɔ̃tɔ ema. Etavɔ̃ ɖo gɔmé wo ŋ'tɔ ébladzi. Etavɔ̃ avɔ̃ ve, étrɔ srɔtɔ éma. Yébé tsilélé yé dzénadzi na nyéya ŋ'tɔ-tɔ atsɔ yi nugbé né wo kpɔ wo kpoa, woa nya bé srɔ̃tɔ éya kɔ̃plé alo awu gbalo awu ɖé kpo. O, éva lé aƒéméa, ado droite, awu lɔbɔ ado awu lɔbɔ. Ata avɔ̃ ɖé dzi kpoa anɔ aƒémé. Alo zupe, alo kpoyè kpoyè. Mí gblɔna be kpoyè kpoyè. Ado kpoyè kpoyèvi ɖo gɔme ada awu ɖé dadzi anɔ aƒémé. Srɔ̃ ɖétɔ yé ma. Nyɔnu nyinyi yé ma. Numa woa, yé nyé nu mía mí dona voa egbé viwo va lé via, ado ŋ'ɖé kpɔ, godé ɖé kpo, asĩ godé gɔmè tè ma, me nyɔ̃. Woa me yina nyuèɖéo. Nyéya, nyé ŋ'tɔ bé dzia, kɔ̃plé dodo. awu do la vɔ̃ dzi, avɔ̃ ɖé lo énu dzi alo atakpoé ata vɔ̃ ɖédzi nyɔnu nyi yéma. Né ma- né ma va yi asia, malé kɔ̃plé-malé kɔ̃plé tsi ayi asi maa atavɔ̃ ado awu ɖédzi ayi asi ma do awu lɔgbɔ, atavɔ̃ ɖédzi ayi asi nyé ma ta, nyé ma do awu lɔbɔ anɔ yiyim nénè kpo. Ma ta avɔ̃ ɖédzi tshapé ayi asi. Né mé dza va yi agbléa, ma do pãtalɔ̃, mado atakpoui, mado awu ɖédzi. Alo ma do awu lɔbɔ awu tshilé àbu abɔnyɛwo né nyé ma vayi lɔ gbé lé gbémèoa ma doui ɖo pantalon dzi loo alo awua dzi matsɔ yi agblèmo. Nènè ma yi.